Eto hape parelluki kita dianui karna kebutuhnta to bisaki <noise> <hesitation> bisaki <hesitation> komunikasi pake hp tei di tei <hesitation> ketinggalan infoki den stumai tandai. Pasti den hp to makanya parellu tu hp ju kita di pake majjama. Dipake telpon tomatoanta ko paleki marantau kita. <hesitation> dipake kabari solata stumai ku apung mujama mbongi, supaya bisaki si temmu solata pake hp. Kitaya hp teai bisa kabari taumatuanta, tei bisa <hesitation> majama, pokoknya tei bisa beraktivitas ko teai hp ta. Subangki tau baga mane to <hesitation> itu biasa ku bukka ju hp <hesitation> wa ji sola yutub, karna ito wa <hesitation> pakei si chat chat <hesitation> sitomai <hesitation> solata majama pakei kutana bagaimana ini, bagaimana itu. <hesitation> yamtu ke yutub dipakei manontong kepe majama. Manontonki film diproeka. Ka ngande ngaseng mi tu film lan yutub ke ke jagaki film. <hesitation> Jadi iyatu parellunna hp to to ke kita. Ko tai hp tai ki majama, sisiduki tau baga torong mamma ebaratu jama tedi majama. <noise>